Iyaa. O- ombaanga yoyene otatu ti ompungulilo. Ompungulilo yetu. moshiwambo oteti ompungulilo yoshimaliwa. Nenge otatu vulu wo oku pungula mo oombaapila dhetu dhiya hatuti onda shanga mo iinima yandje. uuna ngele kandiipo. shontumba ohashi yi kulye. ohayi vulu oku kala yili moombaanga. Ohatuti ompungulilo. Mombaanga ohatu pungulamo iimaliwa yetu. Emona lyetu ndiya uuna nda longa etandi mono ondjambi yandje. ohandi yi pungula mombaanga. Iyaa. Oha mu ka- mombaanga omuuwanawa. aantu ohaayi mo yaka yaka pungule iimaliwa yawo. ya ningila konakuyiwa. Oto vulu oku yamo mombaanga wuka pungule oshimaliwa shoye. ando oshomunona goye tuu. Omunona goye wushi ngaa kutya aaye onda ndapewa gwandje nguno mpa aka- mpa aka manena oskola. aye koshiputudhilo shopombanda. nangame nda gongela wo. ngaa nee. ombaanga yandje ndjino. ompungulilo yandje ndjino ya pungulilandje ngaa omwaalu gu thike mpano. itandi ka mona we iihuna. itandi ka landithapo okangombe kandje. ondina sha nale mo- mompungulilo yandje mu. Omo hatu pungula nee mombaanga mo. Unene ohatu kala mo ashike tatu pungula mo iinima yetu. Unene ngaa iimaliwa.